څښاکو کې مختلف شیان راتلی شي لکه اوبه شوه، قهوه، چای، جوس، سودا همدارنه شیدی شو، بیر شو، شراب شو، لیمونید شو <hesitation> مختلف انواوی د سموتیز کیدای شي پکې شامل شي او الکولي مشربوات شو دا ټول مشروباتو کې یا د څښاکو شیانو کې راځي.